Le tipulugìe d'üzei secund mi a sun belesi tranta però sai pa perché l'ai stüdiaie ën po a scola, però l'ai mai mai purtà avanti la coza e cuindi sai pa cun sicürëssa vaire a i ën sia